أول حاجة بننصحه بها يكون عنده في يومه روتين بحيس يعرف يعمل تمارين، متلاً رفع الأسقال أو متلاً يكون ب- يعني بعمل ضغط متلاً أو أو يكون برضه نظامه الصحي اللي هو الغذائي صحي، يكون صحي فعلاً يعني ويكون مهتم بالبروتينات والكربوهيدرات وهيكي.